Afe kor a anka m'enyi bɛgye dɛ mowɔ afebɔɔ eyɛ ebi a aber a mowɔ mfe ebiasa. Dɛm aber no dadwen biara nnda mo do, mennhyɛda a ndwendwen, w'awofo na wɔtɔ ma wo ma edzi, wɔtɔ ma wo ma ɛhyɛ na <hesitation> adzesua a, edwumayɛ kyerɛ dɛ dɛm afe no isuar nnyim hwee. Ndɛ dɛm mfe a yɛwɔ m' yi atsɛmbu wɔ hɔ. Eyɛ bɔn a no ho asotwe bebree, enyin yi siisia a woara na ebɛpɛ biibi a edziban a ebedzi, woara na ebɔhwɛ wo ho nadze. Asodzi abɛda wo do na mom sɛ ewɔ bɛyɛ mfe ebiasa a dɛm asodzi no onnyi wo do. Skuulsɛm koraa a, hɛn aber do nkyɛ na ennkɔɔ skuul ntsi nkyɛ mɛpɛ dɛ mowɔ dɛm mfe n'.